No kõgõpäält tuu olõ-õi realistlik. Et ku sa mõista-ai malõt õigõhe mängiq, et sis viie aastaga saasiq maailma kõgõ parõmbas malõmängjäs. A noh, ku pidänüq saama, et muido tapõtas ärq vai nii, no vet sis pidänüq umbõlõ har'otama nakkama malõt, egä päiv mängmä mitmit tunnõ.